Sokari ak anin sagalean nyaad sunii kasa lakis, sagale sokari kas kaen sun, dikiyum kas kaeni, malum ishiat kas kaeni ta ir hindabarsin, aminenii guya-guya kulliamu diko guya kasa sagale sokari suyu unum lakiseniey, amo guya takka takka atinenii sagale sokaria nyaat, malum ishia dikiyum bayaat kaskaeniey bayaat yonkunii irre sokari lilla kabd hamtuay.